پرین مین ادڑیگتئ آوین پچھے چولیم ناکھین پچھے دیگڑا گیی آوین گرم پاڑین کرتئ ایڈی ابارین کجھ دیر بیسین ایڈین اکڑی پچھے کاڈتی اوجی چھبٹھی اتارتے پچھے سٹھے نمونی سی بوٹتے مصالی ناکھتی پچھے مین کھئین